א קאכער וואס ס'ארבעט- א קעכער וואס ס'ארבעט אין א גרויסע רעסטוראנט דארף קענען <hesitation> קאכן זייער שנעל, צושניידן זאכן זייער זייער זייער שנעל, קענען טוהן אלעס אין א שנעלע וועג, <hesitation> מאכן אז אלעס זא- זאל קלאפן, גארנישט זאל נישט ווערן פארברענט, אדער- און אלעס זאל זיין גענוג גוט געקאכט, וויסן פונקטליך ווי אזוי צו מאכן יעדע זאך.